Pos madyë du animal du duch të ni'ix o tën myët'sëyë kopkotyë jue yë tuk madë este yë pinkun du xa'ajpë madë yë kaxpakxë je'e nadu kopkotyë xi'im myët'sëyë je'e nak dun wi'idyjpë nëjotyë.